ljurtmia akundë që kam ngrënë ishte një pizza margherita. Bëhet me një brumë prej mielli, uji, maja dhe kripë, i cili shtrihet në një formë circolare. Shtohet një salcë pumdora, mozzarella e freskët dhe gjethe varziliku, dhe më pas piqet në furrë derisa brumi të bëhet i artë.